Ya, foma araiky zao afaka atao, <hesitation> antsovintegna zegny izy miaraka mahandro amintegna ake, atoron-tegna agnajy hoe ino aby agnaran'ny raha ampasegny reo, de avake atoro agnanjy karakôry fomba fandrahoagna agnanjy de mba asegny magnandrana izy hoe karakôry tsirony karakôry hiajustena agnanjy, magnagno karakaranjegny.